أنا نفضل نخدم <hesitation> وظيفة نحبها و لا براتب منخفض علاش لأنو الرغبه هي كل شيء، إذا كنت أنا مرتاحه و مستمتعه بعملي و محبه ليه راح نكون مبسوطه في حياتي، أما إذا كنت منحبش هاذيك الوظيفه و لو براتب عالي ماراحش نكون مبسوطه مراحش نكون مرتاحه مراحش نقدم شيء.